Sabong ma sabong mandi. sabong mandi ma amastido ilale ma musti sabun mandi dua'e kaame mam musti pake sabun mandi lefboy kalu ana ma pake sabong sabo sinsui <hesitation> barang poi laha kai ma sabong mandi tapi kalu sabong ami toi pakei ma sabon daia kalu ami aka musu sabon super busa kalu tai sabun super busa sabong <hesitation> sanglai katae sabong dangdut mari'e mekamusu ria kalu tahi laku cuma sabonge. sabun cuci tangang'e ima manta ma sabong'e malate se.